<hesitation> Ta heɗi ñaama ñamdu kewundu no gatta kanjum woni gaɗana ndu kusel gaɗa haako gaɗa cereals gaɗa dey ñaamindaaji kanji jeweego ɗi gaɗai ɗi balansin ñamdu to nder ndiyam